विदियो बताओना का वाथ, सबसे पहले मारो नाम बताओंगा, मारा माता पिता को नाम बताओंगा। <hesitation> मारा पपा को नाम बताओंगा, मारी जनन तारीत बताओंगा, <noise> और हम का तक पड़ेगा से यहों बताओंगा। मोबायल पहाँ नक्सो देखवाँ, मैं कहा क्या जाना है, <noise> अपना मोबायल खोलिया, नक्से अपना कहा सब बताई देगा। कि तुम मारे यो गाउच्छे, वो गाउच्छे, निसमंज में आपका, <noise> फिर अपना गूगल पर सर्च्या कर लेवाँ। कि यो गाउच्छ सर्च्या कर लेवाँ, अपना मोबायल पर सर्च्या कर लेवाँ, तो अपना पड़ा पड़ बताई देगा।